चींटी मन के आबादी अंडा देहे ले बड़ेल अउ अंडा केवल रानी चींटी हर देहल और बाकि सभी काम सभी काम आपस में बाँट कर करथे कोई मजदूरी करेल कोई खाना अउ कोई रक्षा करेल।